Naja nekanro chún venró ján, kuñenro uun lakeluchi ján chí kunatu uu ñani tunduvuu, ñane tuna'a chenru chún oneñenro lingan chí ñeñi ñañatuu chiloyena njuiniya linján chunjan chí kandunda chinoyema njueni ñati chi akanduu nadi tuu, naján cuenta chí naji tunaji uun kavatuu kanduu kandu lakeluchi ján, kanduu lakeluchi onduu ka'á katuchi kandu ndaitu chikanduu lakeluchi ján nikundakoto chí, uñanro ñuñe kuñanró naketu onre nakotoña yee, ena vina nduchí laitu ono jun kuu ñanro ko'o torto natujan nikunachí, nii kuu ñatujan ni kuu chí ndadejar tundaitu han tundai taján nikuke yenda janii ini tutu nukandu ini tuu ichí neiye'e enda nikona tei tini kuna'a ndono nonkuu chúnjan ndonto naján cuenta uun chinda uni niko ñoján nadakandatuu nuu tundandu ñuu yenti tunachi nda'á, ndutukutu ndutu yuu hu nina tunuina todono'o. Nokavatu tundavatu takatuu, ndavatuu ndike ñunu chiñani tuján ñani tundugu ñani nachi kanduu, kuenda chí nda luchi lundekanduu chinda luchiján, chí nikuni kandutuján chí kutuu chiyee kuu ndachí nda'a indaketuu ndai, tuu tuni kunatu ndaketudu nuchindai tuján kutu luchiján ndaketu inkondoto ndava'a naketuje nikendai, tuu ondai chi chindatu ján ono ndontaku kuu nakutu, ion chi'a ndaku neko nii kimi ndan ndekartuu.